Azafady edy mba ataovy ambanimbany hely raha magneno fa <hesitation> fiarahamoniny igny zany raha sarotry mila tsinjoviky ke kôfa aligny magnan'io fa olo mandry, de mba ataovy ambanimbany izy koa mety raha magnenonareo.